لو بغيت أعرف شخص أحسن ممكن أسأله سؤالين بسيطة, أول سؤال لو جدرت تسافر لأي مكان بالعالم وين بتروح؟ وليه؟ السؤال هدا طبعًا بيكشف عن اهتمامته وأحلامه، والسؤال الثاني راح يكون إيش الشئ البتعتبره أكثر إنجاز في حياتك لحد الحين؟ السؤال هدا بيعطيني فكرة عن قيمه وأولوياته.